<noise> Rung ase khlum rung, orange rung ve, thongi tsoi ama hi a vibrant emema and it's an energetic colour mo. It combines the warmth of red and the cheerfulness of <hesitation> yellow mo. Ama hi enthusiasm nende, creativity nende hen ayn linka and adventure denende hen ayn linka. It is associated with those mo. Ama hi enge autumn nena in link na laya riau teyat nede, autumn foliage nenmo, sunset tey, beautiful <hesitation> golden orange, golden yellowish mo and citrus fruit nenende ayn linka. So it's very <hesitation> refreshing and natural, it gives off natural and refreshing feels. So ama hi safety denote nante poi nante hai traffic cones aate, life vest aate. So <hesitation> excitement tey stimulate tey ta, social interaction aate. Chon bendi hai sport bends tey, teams tey hen aadmong ware. Emema atsan tsoi ama hi hai, mi hi awa attract velu tuk ta.